Orait ka bobo iak maninin. O piang da nu xis malus manu o pa nu ilep a viniro o taba bulus a rixin ma bobo me nixen. A bobo mo nixin arakain o bobo, vade xalap kirip a na xalap kirip iagano ra bagunon ka voa palawa ma. Vexenawat maxren so laut lamo. Kado di bu ilalep mon tawa libe gale a tet lamun a tet na ban. A tet ma metaba at di bu gigilemxa xan buk o di purus mon mana xalap miang sa kamap. Nixin osnarapla kain na ka opiang kado. Tet namara tamadin mu so mosbi urenesa awa iat so mosbi ne sa woworo mon kaxo ra ino inung kure vaga tung kure kala gunon, kono, komalabu, komatu nu sa rolep a vinro miang. Nu sa ralep a viniro nusa limen a waga. sa klin bak o tala tung o raman, o was a nung taba ot steret ka taim miang naxalap kirip sa redi. Taim iak manigi orait taba bobo baling lamun a apiang di vovoro xa koraino koraino mo ningin ine a mobile. A inom monoxin. Numaraun agura na vaniro ta ba vovoro lagamoxa mobile. A vexena wat moxa kun mible nixin nii- nii vade a vexenawat moxaren na malus o venexawat taxin omat. Orait ta ba bobo usu bilok u so xawa opiang e sa- ataun ta va tibe bilok camun a vite ra wa visok maxat dip laxarap kana kain kain talien, moxa ilep a hari saban. A home bru, ma ra wa ilep a sigat saban, diribe ne ma drak a visok di laxa xa ren, mu a vaine? Mumukawei di ka xis ka xa xoron miang. A xorasia miang dira ba ralep a vexenawat malus. Di di xis ka di xoron moxa xinis miang a xoropalang, a siawa miang di xis karen. na hat tamidi ravarodep a vexena wat lamun di ra ba orumangin di marawa inim a bla di sa inim steret a bla moxa stoa. Di malamum a mobile di sa xun steret a mobile. Nixin a taun nixin na bagarap a rixe. so lo ose balin idi a visok tomare, ma nalaxin maxat ka balan na vago. Inung nu kawei nung a chans ra wa vere ron tara ion. Nu a wa xa wa ga, a talien tanung ma vite tung lox maran. A tatien ma vite tung na maran. Eosonung kalas se morawa, ta rop ta rop iep. De kirip a mixen di ra ronlamo lamun ali raba isu a viniro moxa oxulas a talien ka re ra ra barak lilik lagamo kana skul aide manima. Ne ta ba ilep tumangir a viniro lamun ne ta ba ragen maran. Moxawa nigen nexrip, naxalap kirip na maxa bobo baling pleing a naxalap mo kado. Ningen a na bobo moxa ma xalap ningin ne sa kagarap a rixen. A bobo mexa na xalap kado na ga na ga mama ran a rixen. So taba vade baling bilokopa ka sait moxa bobo moxa naxalap nixin na, na bagarap a rixen na xos ka arixen uso lamo mumu a <noise> kaweba i ling i da ma na xalap mo wet bilok a na vexenawat. A timba a copra, a cocoa, a vanila. A xinxiun tidi na ka maran. Na taim na gat a senis kana xalap opa. Na vansu ma inung a tet kawei nung mara nenese maran ma inung a barok kawe nung manenese o diraba ribe opa nu ga xa ilep nenese maran. Ta wa rop inung ka wa oxising ta maxin a xinis tanung o malamu. Na iat a barok miang nu veriak a naxalap niang. A kain tinim opa nyse ban a was my a vexenawat tidi. Manaxalap pidi di kis maran lamo xaren muxaa aidi ia di ga om lales sa wa vet, a gunon maran, mobile a na vet a na inom maran. Inung iak a tet kawei nung ma na xalap iak miang, mi balasaban iak nu ogarin a niro ren nuseban. So taim nu sa ban a tet. Di ilep inung a di e bulus inung lagamo ka karabus. Nu ere ba araxen ma tinip taxin uso ka famili tug, clan tanung, komiuniti tung a lotu tung. Nu ogarin iak a bobo moxa rara eria lagamo ka komiuniti tung. <hesitation> ma aidentiti oa bobo miang, a bobo miang nung nu o garin. So nuogarin mumu a wa? Nu ogarin lamun a wa, <hesitation> nu ga xa oloden piniro. a taim a gavanman na rabe nung ma.